Au iamunisa lainanam manihula nilanianam limala loi aisala niresaniaisala siam nieu nieku jadi irekinam irekinam ani. adakala nihula siam taunipini mulaman nipasani jaringan, siam tauninipi mulaman jadi kalo malukam imalalate <noise> inapolate kumutitea nisua lopatonijarinam amnisokun nijarinamosan siam nimalan atau maimosanme patau nijarinam <hesitation> siam soalnya kaloruan niporsi nijarinam siam itarekinam istengamati nihekuaisala siamtimala nihulan lesa niaisala ulamatanalinania nihula lesa ulamatanalinan alahan, niauhulasiam nihulan tahu nialalan taunihulan tahu jarin jadi nihalala halala halala halala tutumaina <hesitation> niusuti nihulamatanam nilepiti, nihepiti ulamatanam pohanya kalu itamalusia iyeu ireki <hesitation> itamusti malaai tahu ipapan ihasaitimulan loisinei padahal siam nihulasiam taunipini hulahidup jadi aurekin tahu ini nihulanijarin siam autaninipihidup Mukin maimai nisua roisiam atau imalalan atau inapola nisua loini jarin siam aunenianisokun taunimalan tahuniali sebab siam ninipi mulamanam siam bukan ninipi mulaman son loisanam koa siam ruan ninipimulamanam luinipasan nijarin, <hesitation> niniui lainansania nihulan niekua siam abis jadi waktu tahu nisuu mosanam sante sanim nimosanam koinee nisam rinui tamne ailalin nisalasinam nipulaisiam mosanam tatinilai pusuname nilai nipususiam nisokun siam nihanin haleu, nihani niputaratau ini niani tauma nimalan jadi siam esani nipimulamanam pokonya tirekinam aniani, jadi lainanam mutairekinam musari pikir itailuma siam binatan siam binatanam solei siam ninipi mulaman panya kalo aureki amoitauelale memang ninihula lainanam lainanam macam inasiam lainan ruan nimacam ruan tetolu, amoi masikunin esaam itamukola siam auitanam siareki mukolaianam, pokalomaesaam nuinilumua panya kalomuesaam siam auhulanam nihaam nihaam mee paling tauliukoa poaunimukolaam. Mukolaam tutuni alialee siam aubongkar iasapa koinuma auhularoa tapamnuma nirikoine siam ruani tanisiama mee jadi iuamoi lainanam siam ini setiap ulamatan, ulamatan sokutite ulamata san loiailoho ailoho loine manihulan hiloli ailoho nieu nieurini loima patau loiailohon namoi nipiulamatanam tekoine nihulasiamne loi aisalan tati aisalan rekenuma koine loihulamasa maina samne ihuranlaanee, lainanm ihulamatan ni'i sim inipi mulaman jadi hulainanam niluiam samua ulamatanam amoi abisi, lotu ulamatan motoakasiem abisi aumeu hulamatan maina siamne tutun potin atini baru aue inanam amoilee si ilali nipimulamatan namnee jadi isam irem bisakoa, nihulani sranam ipikalania siam niaisalan esa tati esa apalagi amoi dekat em ini niulanilehan siam alania nimala alania nimalahan nihaulo tauesa koine nihula maina iamle, jadi itamalusiam itayeuta maureki tapaam ianumao talisiam hula maisine iume maiti ihaulan maisineu pani iki iresa loini nihulan alanianam kanitaribingun. Itaribingung itarekinam kanaisala niam tati nisam jauh bisa nimalam nania hularuan ania tahu humala samniamai niupuolati ini salin abis, nieua lisiam abis siam, jadi aureki rekinam iuamoila inanam masam auhulamatan hulamata maina hulamata kiti hulamata sokuti iamoi leakaembai loi ailoolibaisiam soson abisi tamoiabis jadi lainanam niruiam peetiso utanam niou apir apir lainanani nirui peti aihutanam abis soalnya kaloitaireki tahu nirui munisaam aumoihan ulamata upun huanamlaina puti amoi nasikuniam, lainanisiam peharuma po siampo hanyakalu nihan amsan malu loto amoianam riuriu maka kumbang siem sihula tahu siamsian hanmatati nihaniso baru ninimalan haleu masolisiam, jadi siam itaiuleki lainanam iteharuma esaninipi mulaman amnipini mulamanam kan ulatapaam kauko huama niolati mulaman teusupan maumanipi mulaman amala amala maine amori rihuam inapolate inanalante kumbangte. Siam ririu palinkan niriuale tauni jarin team aniru kinee siamniseki olisiam ini amnimulaman niam kaloipatau hatailua toluyaso huarounisiam tatau hataleatinima rialuan loisiam nitimuan niali loinimala, jadi itaem haruma haruma palin taunilali inanam isaninutu mulamanam paling paling aurekinam paling maiharuma sanam bisakoa loiaruma setengah mati bisa koa sehinga loitiutanam mabis makason abis, lainanam ulamatan tati niluitalu leam aubali alania lainan aueu aulotoalu soson namoi abi, jadi auewa tutulesa usupannamnuma aubali tati lainanam la amoi akaem akabis akaem kamai aireki lainanam ampir ampir amoisoson abis, jadi ilutu utanam kalo itamai isualani alahan siamusti aureki iaia namkoa lainanam amoi abisi termasuk lainanam <hesitation> nilutu linian namnuma ninipi mulalamanam samua, samua abiste utanam abis niaeu nipinimulaman tahu niali baru lainanam bukan lainam ninama. Esa laina maina siam aunimasipuni siam kanihan nihane auputar tutu mata olesaim numani niatia koinee siam nihan mata siam, siam auruhan keli asapa kalo aupataam mai mai ruani keli siam loimee. Auewa lotu aka tutu ropu hulasa tutu sanuma nibarukoa tutu pupurina tutu manimi, siam numa ruani ma nikeliam tapamee manihulan tausa ruanikelia mati nibaga bagarakoa <noise> jadi siam tapaam. <noise> jadi taumai iharuma tahu lainanam laharuma niumalain haruma laba laba ponya ite auharuma nikoa niharuma lainan. <noise> jadi lainanam ita ipikira siam <noise> siam mahluk siam mahluk ite memang niharuma mahlukian mahluk gampang ruan pohanya ninipuli mulaman nisakiti kalo proses ini lanianam <noise> kalo maireke rekenam jarak jauh senti hunima hutulomi bisa nihulan nijadi jaring lahetilan maina siam auni mahina siam bisa ni nihalahalsou halahala jaringnam siam tahu nilepiti jaring siama tahu. Inapolate, kumbangte maimai sanilewat nisekea kohakite ahisiam tapaam, pohanya kalo amoikoa hiya siam siam sanilewat pohanya kalo amoi siamne au lewat aumusi kelia. Siam ini sokup matati olesiam au bagara koinee. Apalagi amai tahu ewa lusa utu utan amai, amoi masu utalun koa <hesitation> amotu siam ausilian tetap laina lamoimee baru masiula ule siam. Au supaniam potuina baru au tetap laina amoi anaupotin numa potin tolu ausiane siamne laina. Apalagi anamoto tu putin husa lesi hutulua potin hutu tolo hulan yaloisiam tetap lainanam hahanam amoiam ausualoi siam am hasahasau mau tati ausula utan utan lelakam hutan holula ulaina siam hahan. Jadi amoi lainanam ihulalania tapasiam kalo anamoi itaen itaen oh siam sa nomor satu kalo ita itaeta siam halaloto totoliluma loine sosianam lipatau laina. Jadi itamai ihula alnia alahan aitoto sanimunahule baru tahu lainanam sekea. Mai maisa nimulahu lepatau maina niseki, sanme nisulainanam nisekea <hesitation> siam ni laina lanimulaman siamam. Ponya inanalanam itae nipulai cuman inana'i yaharuma laina laina labalaba amruante, sante tapi ipulaikoaam siamuni ini nihlani jaring siam iteharuma laina. jadi isiam itai pulain munisaam papuneu asapa yahuten iharuma tau lainan loini malayu inarupanam laba laba siam sian iataen cuma ipusu iaharumee ponya siam papati siam malu siam inanalan san sebenarnya ita'e pulainkoa jadi ita cuma iyaeu lotonia iyauhan cuma ireke sialania alahan laina. auewa loto aka lesa amutu jau jauh siane laina amoi anam akatipoalen laina amaoi. Jadi auwalesa oleakaem pameri pameri pameri pameri tutuau lunia kaloa uluni ulamatam siam iya pokalo auluni ulamatalelaki tetap lau tatongka lainan. alaulamatan siite utalune'e ponya lainanam kalo ina itamalu siam ripikiranam malusia kalo au lesiam koasi padahal masele loisiamne hulamulaninee nihulamulanin tauni lepeti malusia laheu nihula mulani tahu manimalani mulaman. Nihulani jaring atau malani mulaman <nosise> sebab ita ini euwangkan ita cuma iyeu oisia lutuni jarinam <noise> nipikir siam nitalamai ihataeti koinee siam nitalami pasti itaii hataiati itai umosan tahu itai lu'ati irula ihakaratim ihula masinei. jaja sa sa tapasiam itamai irulanuma itamai iulanuma musti ipikir pikir namsali. ositutu baran amoi bukan maihataiati itai hataiati <noise> baran amoi nuhulasan ita ita mai sesuatam itai hulamee itai pikira katasiam ambaran siam pake koa. Padahal siam nipini mulaman kasiati, oitanuma ipikiran nanuma imai ihulahula me'e ipulu imaoi ihataiati ihapeleri. Jadi isaam tapaam <noise> jadi ite hasahasau numasiam mewam tapasosona siam abis siam nikembali loitaruata oihataiyati noihatai ihataitin koa siam ohitaruata jadi isiam.